Noho wau ma ka mokupuni o O'ahu i Hawai'i nei. Aia la 'ewalu mau mokupuni ma ka moku'āina o Hawai'i-Lana'i, Kaua'i, Ni'ihau, Hawai'i, Maui, O'ahu, Moloka'i, a me Kaho'olawe. Ua hānau 'ia mau moku mai ka lua pele mai ma ka papakū.